Ghi ghu ndaka buju ghan walai cani bu wu ndaka umma ta dauwi cani ta umau hi dawakhi ti Sinna a ndaka gwawi yi buwi Layi wa ƙinnau wu ndaka p’a wa ƙinnau ghi Layi wa ƙinnau wu ndaka p’a wa ƙiunau ghi layi wa Sinnau ko muna buji yani bu wu ndaka umau taba Sai wu p’u Sinakai bawu wu muzi wiwa ndakhi Vaya au cana wu ndaka cinlthin miya wu Sinna va to kudilli wuti wa cinau wa p’u Sinnakai Wu ndaka da cina talh waku p’a Sinnakhi ga ba bu ndaka wuru ma hifi ta duva a ndaka wu ghi teta cana So muma cu cini ca Sinnakhai ghingi wa p’a Sinakai ni wuti bee ni me ghan wa p’u Sinankai to kuddilli wa kiya tsigga kwayi khin subana wa <hesitation> wa tsiggu kwayi khin subana wa ndaka ga p’a wi bu ndaka khunkhimawu ma ta tayawu kwi <hesitation> t’aya ghanwi So tsagyi Kwayi ca zha wuyawi ɓakwi di rayuwi taghuma ghan kwa tsagiyi ƙwanya to ta cani buwu wu layi wada cinawi’I wi’I wu ndaka p’usu bale to dava a nda dauwi to ƙuddili mbanai wa p’a Sinnaki to wu daka p’a cani kidikidiu wa p’a rayuwi khin Subana.